. Oyongha ogwumi keh kah oboh okwumi hoh oronghe okwumi bina che edemocho akpa atan kah bi ship odeh apah fa emani ehum pah fa emani chan ho ocha-tokk mah oku obia aneng achi idok na sah noh orema ship sah moh ogbon chi obinokpabi oyok otokk feh heh egbagha che otokk onong onong ma ogbe kwe mma noboro ukwu usi ache duk, ochiduk nwu penang kpen owemeh ogbe kwo asi achi duk ochiduk kpenang kpen owumeh hoh ogbe kwe mando owemme mando anung areng beɧ chi agana mana ohum ma ophia nwam hoh oyina agana ataweratami inah ho nwa apeh job ohiri affa agani kwateweretami inah huh nwa apeh job wura nffa agana atatowuran tono beh chi agana bom ma won atoweran to werin womnee beh echi agaza beh ma awomm hah affeh agana ma atanhara awon gha ha peh job ohiri etu ode nffa mah openha oteh voni teranfa kwa cho awa kwe akana ha atammi anung atewara adunhi ndi asa mandu a mgbaat beh achi aduk beh piship ekwu ha ngbeha ngbeha abangoro, awe awe, pah akara akpo howa ekpo baɧ biship ewomi ho ogbe kwabeh chi odambe beh tima rogha akpen beh di-ita nah kpon beh ma obeh chomon togha kwa hagbon nde oyok ogboni taghe nah ogbone sonha nah kpewo eden cho oyok mo ogbon sonha ha kpewe eden cho oyok moh ibon afo odey weh abara hama agbon ohung buro uchi etem meh edamm orugh a akpen edam urugha akpen ke idamme neweke eji maan chi maan gbaak mah mbiri ntona abeh ma mana yok beh epanong ajunung, buneh mgbne ekpo mgbon ngbona ayi duak beh gbunneh epo hetem kpenang fah rohngh buh fer ejip ofini owoh kwa abeh hachi gboneh ekpo mpeh